<...>Zaho aloha ñy raha ampiasako aminy sôsy ny ñy sakafoko lafa raiky avao, zaho mampiasa mampiasa raha raik'io, lafa ñy saôsy tômaty avao ñahy ñ'ampiasako, ka añatiny sôsy tômaty io ao zany aho <shushes> mampiasa menaky aho, mampiasa tongolo, mampiasa tômaty, tamatesy, midika zay fa tsy maintsy mampiasa tamatesy moa zany aho satria, sôsy tômaty avao ñy sôsy ataoko.